embætti ríkislögreglustjóra hafa verið boðin bætt lífeyriskjör formaður

hefur vakið athygli ráðuneyta á málinu fjórir læknar á Reykjalundi hafa sagt upp störfum undanfarna daga vegna óánægju félag

og segir þau einkennast af hroka komust í tölvupóst framkvæmdastjóra Frumherja og minnstu munaði að þeim tækist að ræna fimm milljónum króna af fyrirtækinu sífellt fleiri fyrirtæki hérlendis verða fyrir netárásum nýr samningur um Brexit verður líklega ekki undirritaður í kvöld og kynntur á leiðtogafundi Evrópusambandsins á morgun eins og til stóð boris Johnson forsætisráðherra Breta gengur illa að tryggja stuðning við samninginn mun minna eftirlit er með notkun skordýra og

í íslenskri matvælaframleiðslu nú en fyrir áratug vísindamaður segir engin gögn til um hversu mikið eitur sé í raun notað hér á landi

gott kvöld æðstu yfirmönnum embættis ríkislögreglustjóra stendur til boða að fá fasta yfirvinnu greidda sem föst mánaðarlaun lögreglustjórar eru afar ósáttir við breytingarnar og segja að tilgangur þeirra sé að tryggja umræddum yfirmönnum betri lífeyrisréttindi en Úlfar Lúðvíksson formaður Lögreglustjórafélags Íslands sendi dómsmálaráðuneytinu tölvupóst þann sjöunda október þar sem vakin er athygli á nýju launasamkomulagi hjá embætti ríkislögreglustjóra stendur til boða í bréfinu er vísað til samkomulagstexta frá ríkislögreglustjóra þar sem breytingarnar eru útlistaðar þar kemur fram að umræddir lögreglumenn hafi fengið greiddar fimmtíu

yfirvinnustundir á mánuði en að þessar greiðslur verði færðar inn í föst mánaðarlaun þeir yfirlögregluþjónar sem fallast á boð ríkislögreglustjóra verða með þessu færðir í hæsta launaflokk með rétt rúmlega milljón krónur á mánuði en

í þann næsthæsta alls starfa níu í bréfi segir að með þessu samkomulagi sé öllu snúið á hvolf við launasetningu lögreglumanna til að mynda verði sjö af níu lögreglustjórum í landinu á lægri mánaðarlaunum en yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra þá segir orðrétt hér blasir við að tryggja á betri lífeyrisréttindi aðstoðar og yfirlögregluþjóna sem greiða iðgjöld í b deild l s r og eiga þess kost að fara á eftirmannsreglu í beinu því iðgjald til b deildar greiðist af föstum launum fyrir dagvinnu persónuuppbót og vaktaálagi en ekki yfirvinnu mótframlag launagreiðenda er átta prósent og því hækkar mótframlagið með eftirmannsreglu er átt við að lífeyrisgreiðslur fylgja samningsbundnum breytingum sem verða á launum fyrir lok starfa ef hækkun verður á launum eftirmanns í starfi kannar lífeyrissjóðurinn

hvort lífeyrisþegi skuli njóta þeirrar hækkunar í bréfinu er enn fremur vakin athygli dómsmálaráðuneytisins á að kjarasamningar eru lausir og óvissutímar uppi hjá ríkislögreglustjóra í svari við fyrirspurn fréttastofu segir yfirlögfræðingur ríkislögreglustjóra að samningurinn hafi verið gerður þann tuttugasta

og sjötta ágúst frumkvæðið að samningnum hafi komið frá formanni félags yfirlögregluþjóna í apríl á þessu ári

við því hversu margir höfðu kosið að skrifa undir hann að minnsta kosti fjórir læknar hafa sagt upp störfum á Reykjalundi landlækni hefur ekki borist formleg kvörtun frá starfsmönnum vegna ástandsins þar en óskað var eftir leiðbeiningum um hvernig bæri að haga starfseminni á meðan enginn framkvæmdastjóri lækninga

sendi í dag frá sér ályktun þar sem vinnubrögð stjórnar

eru fordæmd margir starfsmenn hafa hótað því að segja upp störfum heilbrigðisyfirvöld hafa lýst áhyggjum af atgervisflótta á stofnuninni og þið

um þetta mál í Kastljósi í

formann læknaráðs Reykjalundar og Stefán Yngvason

útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er tilbúið í grundvallaratriðum segir forseti leiðtogaráðs e s b það er þó enn að samkomulag náist fyrir leiðtogafund e s b á morgun samninganefndir Breta og Evrópusambandsins hafa lagt nótt við dag til að komast að samkomulagi í vikunni fyrir leiðtogafund sambandsins á

forseti leiðtogaráðsins segir að náist samkomulag í kvöld geti það verið lagt fyrir fundinn á morgun boris Johnson forsætisráðherra Breta stefnir enn að því að leggja samninginn fram í breska þinginu á laugardaginn það verður í fyrsta sinn síðan nítján hundruð áttatíu og tvö sem þingið kemur saman á laugardegi ef hann verður ekki samþykktur ætlar Johnson að leggja til að Brexit verði frestað

landamærum Norður Írlands og Írlands en mannvirki á þeim gætu orðið skotmörk öfgahópa

norður Írar eru ekki eins sannfærðir um að þeirra hagur sé í forgrunni stuðningur við samninginn stendur og fellur með stuðningi

á Norður Írlandi sem verja stjórn Johnsons falli þá hafa tillögur Johnsons í nýjum samningi ýft upp gömul sár vegna blóðugra átaka kaþólikka og mótmælenda á Norður Írlandi

komu í veg fyrir að fimm milljónum yrði rænt af Frumherja með fölskum tölvupóstum sterkur grunur er um að Íslendingar aðstoði erlenda netþrjóta við glæpina segir

því boðuðu Samtök verslunar og þjónustu til upplýsingafundar í morgun framkvæmdastjóri Frumherja hélt erindi en fyrirtækið varð nýlega fyrir slíkri árás það berast fyrirmæli frá mér í fölsuðum tölvupósti til fjármálastjóra fyrirtækisins sem biður síðan um staðfestingu frá mér um ákveðnar upplýsingar til að geta framkvæmt greiðslu sem að ég innan gæsalappa veiti henni það kemur upp úr dúrnum að þetta var falskur póstur

greiðslan hljóðaði upp á fimm milljónir en snör viðbrögð fjármálafulltrúans og Landsbankans gerðu það að verkum að hægt var að endurheimta greiðsluna þetta var ótrúlega sannfærandi gert og svona sem dæmi þá fór þetta saman með því að ég var staddur í orlofi erlendis og sendi mína tölvupósta úr iPhone og alla vega okkar skoðun er sú að það var fylgst með mínum en af hverju virka ekki bara

milljón

nú þegar þetta er tekið upp klukkan þrjú hefur eitt tölvuöryggisfyrirtæki stöðvað tuttugu og átta

árásir það sem af er degi má sjá

fyrirtækið nær að stöðva þá er þetta bara helsta hættan í dag að starfsfólkið falli fyrir svona gildrum annað hvort geri eitthvað eða hugsanlega opni eitthvað viðhengi og opni leið inn á vefkerfið en um níutíu prósent af öllum tölvuinnbrotum í dag hafa eitthvað að gera með starfsfólkið Orri segir að þetta hafi verið mjög óþægileg reynsla það var ekki nokkur vafi að þarna voru menn búnir að skoða einhverjar upplýsingar ákveðið orðalag og annað í samskiptunum sem var mjög sannfærandi sem sem að mínu mati bendir til þess að menn eru búnir að vinna mikla heimavinnu áður en látið

Ragnar segir sterkan grun um að Íslendingar aðstoði erlenda

á bak við eyrun í netöryggismálum við trúum bara ekki af því þetta er á svo góðri íslensku oft á tíðum að þetta geti verið landar okkar sem eru á bak við þetta en þetta er bara orðið svo flott og við þurfum bara öll að vera á varðbergi gagnvart svona hættum frumvarp til laga um smálánafyrirtæki sem iðnaðar og viðskiptaráðherra mælti fyrir á Alþingi í dag gengur alls ekki nógu langt að mati Neytendasamtakanna mjög hefur fjölgað í yngsta aldurshópi þeirra sem sækja um aðstoð hjá umboðsmanni

skuldara undanfarin ár hafa stjórnvöld reynt að setja smálánafyrirtækjum skorður en þau hafa markvisst reynt að sniðganga lög um að

fari ekki yfir fimmtíu prósent af láni auk stýrivaxta meðal annars með því að skrá starfsemi sína í Danmörku þetta eru fyrirtæki sem heyra undir frumvarpið á meðal annars að taka af tvímæli um að íslensk lög gildi um lán yfir landamæri og jafnframt á að setja ákvæði um viðurlög framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna segist ekki sjá að frumvarpið geri mikið gagn við myndum til dæmis vilja sjá þak á innheimtukostnað teljum það mjög mikilvægt einnig að það sé hægt að stöðva ólöglega lánastarfsemi strax í staðinn fyrir

að fyrirtæki fari í gegnum allt dómskerfið og á sama tíma er þeim stætt á að standa í ólöglegri útlánastarfsemi þessi fyrirtæki smálánafyrirtækin og ættu að vera með starfsleyfi þannig að það sé hægt að svipta þessi fyrirtæki starfsleyfi ef þau eru að stunda ólöglega starfsemi samkvæmt upplýsingum frá umboðsmanni skuldara hefur fjölgað mjög í yngsta hópi skjólstæðinga

stofnunarinnar í fyrra var rúmlega fjórðungur þeirra sem sóttu um aðstoð vegna fjárhagsvanda á aldrinum átján til tuttugu og níu í september var þessi hópur tvöfalt stærri helmingur allra umsækjenda Sara

verkefnastjóri segir að gera megi ráð fyrir að hlutfall sé svipað hjá þessum hópi nú og í fyrra þegar áttatíu prósent umsækjenda voru með smálán

þetta eru aðgerðir sem við erum að reyna að finna leiðir til að kerfi

ekki koma til greina að láta undan

þrýstingi og hætta árásum í norðurhluta Sýrlands hann hefur þó samþykkt að ræða við varaforseta og utanríkisráðherra Bandaríkjanna

sem er nýkominn heim frá Sýrlandi segir að heimurinn verði að bregðast við neyð flóttafólks á svæðinu enn er hart barist í norðurhluta Sýrlands átta dögum eftir

réðst inn í landið forseti Tyrklands segir hvorki koma til greina að hefja viðræður við sveitir Kúrda sem hann kallar hryðjuverkamenn né að leggja niður vopn Jón Eggert Víðisson kom heim frá Sýrlandi í gær þar sem hann starfaði á vegum Rauða krossins hann

vann á tjaldsjúkrahúsi í al hol flóttamannabúðunum sem eru ekki langt frá

flóttamannabúðirnar eru mjög litlar og það eru sjötíu þúsund manns sem eru þarna og sextíu og eitthvað prósent af því eru börn fólk undir átján ára aldri og hitinn þarna fer yfir fimmtíu gráður stundum og það er fast fólkið þarna er algjörlega fast og það valdi enginn að vera þarna heimurinn verður að bregðast við þessu rauði krossinn heldur áfram starfi sínu á svæðinu önnur samtök til dæmis læknar án landamæra og Sameinuðu þjóðirnar hafa kallað hluta af sínu liði heim borgin sem að við búum í varð vatnslaus við sáum að ferskvara það var minna um hana í í borginni en áður og svo þegar ég komst út á flugvöll þá var bara ein vél sem var hægt að semja um að koma og ná í fólk og það voru tvö þúsund manns að bíða eftir vélinni og það voru bara sextíu sæti og ég var það heppinn að fá sæti og síðan þá hefur enginn komist einungis þrettán sýni voru tekin úr allri íslenskri matvælaframleiðslu í fyrra til að skima fyrir skordýraeitri eða öðrum varnarefnum tæp þrjú tonn af skordýraeitri voru flutt til landsins í fyrra kveikur fjallaði í gær um áhyggjur

erlendra vísindamanna af mikilli fækkun skordýra í heiminum Erling Ólafsson

sagði að með notkun skordýraeiturs hér sé bæði verið að drepa skordýr og koma í veg

að plöntur þrói með sér náttúrulegar varnir þessi

fáránleg þetta á bara ekki að líðast

fyrir þetta strax þetta hefur engan tilgang samkvæmt nýjum tölum Umhverfisstofnunar voru flutt inn átján tonn af svokölluðum plöntuverndarvörum í fyrra sem er samheiti yfir illgresis skordýra og

langmest var flutt inn af illgresiseyði eða um áttatíu prósent

var um tveir komma sjö tonn eða um fimmtán prósent þetta er svipað magn og undanfarin fimm ár við erum að flytja inn efni og ef við erum að flytja

að vera að nota þau en þau eru sem betur fer aðallega notuð hefur eftirlit með óæskilegum efnum í matvælum íslenskum og erlendum heilbrigðiseftirlitin sjá um að taka sýni og Matís sér um rannsóknir sem hefur fækkað mikið undanfarin ár sem dæmi voru tvö hundruð sjötíu og þrjú sýni tekin og greind tvö þúsund og tíu þar af um áttatíu úr íslenskri framleiðslu tvö þúsund og fjórtán voru þau tvö

hundruð þrjátíu og níu þar af þrjátíu og níu íslensk í fyrra voru

þrettán íslensk sýni af þeim hundrað níutíu og fimm sem voru tekin þetta eru dýrar mælingar

það er stærsti við vitum líka að grænmetisneysla bæði innflutningur og framleiðsla hefur aukist þannig að það er ekki samræmi þar á milli við þyrftum að fylgjast betur með segir ekki algengt að leyfar af eitri greinist í íslenskum sýnum en það hafi þó gerst við höfum

í kryddjurtum við höfum fundið í jarðarberjum vitum við í raun hversu mikið við erum að nota eru til gögn um það nei Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari hlaut nú

sjöunda tímanum tímanum verðlaun sem listamaður ársins að mati

verðlaunin hlaut Víkingur fyrir plötu sína með tónlist eftir

þetta er einn mesti heiður sem íslenskum tónlistarmanni á klassíska sviðinu hefur hlotnast á alþjóðavettvangi verðlaunin hafa verið nefnd Óskarsverðlaun klassíska

í Háskólabíói í kvöld þar er

um hvað er myndin þetta er

ótrúlega gaman

nánar um kvikmyndina í menningunni í kvöld

bæði borgaryfirvöld og hjólreiðafólk í borginni Limasol á Kýpur eru undrandi yfir nýloknum framkvæmdum við hjólastíga í

borginni verktakarnir sem lögðu stígana eru líklega ekki duglegir að fara ferða sinna hjólandi því stígarnir eru lagðir þvers og kruss og sums staðar upp á gangstéttir segir hugsunarleysi verktakanna svo yfirgengilegt að hann ætli að hefja í nótt og á morgun dálítil slydduél eða skúrir norðaustan til en bjartviðri á vestanverðu landinu yfirleitt milt í veðri einkum

fer yfir veðrið að loknum íþróttum fótbolti verður fyrirferðarmikill í íþróttafréttum kvöldsins Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir frá íþróttum að loknum fréttum í sextán liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í kvöld landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason er ekki lengur án félags Birkir samdi við Al í Katar í dag fram í janúar og við heyrum í

lögreglustjórar eru afar ósáttir við breytingarnar og segja að tilgangur þeirra sé að tryggja umræddum yfirmönnum betri lífeyrisréttindi en öðrum lögreglumönnum

undanfarna daga vegna óánægju félag

endurhæfingarlækna fordæmir vinnubrögð stjórnar SÍBS og segir þau einkennast af hroka komust í tölvupóst framkvæmdastjóra Frumherja og minnstu munaði að þeim tækist að ræna fimm milljónum króna af fyrirtækinu sífellt fleiri fyrirtæki hérlendis verða fyrir netárásum nýr samningur um Brexit verður líklega ekki undirritaður í kvöld og kynntur á leiðtogafundi

á morgun eins og til stóð boris Johnson forsætisráðherra Breta gengur illa að tryggja stuðning við samninginn þessum fréttatíma er lokið klukkan tíu ætlar Valgeir Örn Ragnarsson að sitja í þessum stól og flytja ykkur nýjustu fréttir Magnús Geir Eyjólfsson segir útvarpsfréttir á sama tíma

finna nýjar fréttir á rúv punktur

hægt að horfa á þennan fréttatíma